כנְצַנּ בְּלִי הַדָּא זּוּז לְחַאגּוּת מַאשִי מִתְעַרְדִיפִין, בַּלַּאק יִכַּמְּלוּ בְּעַדִּיהוּם, הַסַּעָאדָה אֶל-פְרְסוֹנִיָּה מְהִם בַּשּׁ תִּקוּן סַח נַפְסִיָּאן וְתִּקַּדַּר תְּעַיִש חַיַּאת מְזִיּאַנָה, וְלָקִין הַמֻּסַהַמַה פִי הַמֻּגְתְמַע כִּתְעְטִין לַחַיַּאת מַעְנָא אַקְּבַּר וְכִתְחַקִּיק וַחְד נַוְּע לִסַּעָאדָה אַעְמָק, פַּאש כִּתְעַאוּן שִי וַחְד וְלָא כִּתְשּׁוּף תַּאְתִיר אַיְגַּבִּי לִגְהְּדְּכּ, כִּתְחַס בְּרִדָּא קְבִיר, לָדָּא הַתַּוַאזּוּן בֵּין הַנַּאס הוּוּ הַאַפְדַּל.